پودے نوں پانی دینے دی اوسط کئی گݨاں تے نربھر کردی ہے۔ جیوں پودے دی قسم، موسم، مٹّی تے حالت۔ عام طور تے ہفتے وچ دو توں تین وار پانی دینا مناسب سمجھیا جاندا ہے۔ پر کجھ پودے وادھ پانی لیندے ہن۔ موسم دے نال پانی دی لوڑ بدل دی ہے۔ گرمیاں وچ ہفتے وچ تین توں چار وار پانی دینا چاہیدا ہے۔ سردیاں وچ سرد موسم نال مٹّی لمّے سمے تک نمی رکھدی ہے، اس لئی ہفتے وچ ایک توں دو وار پانی کافی ہوندا ہے۔ جے بارش ہو رہی ہے تے پانی دینے دی لوڑ کٹ جاندی ہے۔ گھر اندر پودیاں نوں ہفتے وچ ایک توں دو وار پانی دینا چاہیدا ہے۔ تے کجھ پودیاں نوں وادھ پانی وی لوڑ ہوندی ہے۔ خاص کرکے گرمیاں وچ پلاسٹک والے پوٹے لئی کٹ پانی چاہیدا پیںدا ہے۔ اِتھے وچ اک وار پانی کافی ہوندا ہے۔